باش تركب حاجة في الأثاث معناها يلزمك ساعات تعرف تقرى بالقدا يعني كفاش الطريقة نتاع تركيب القطعة ، بعد تجبد تتأكد أنتي عندك أدوات التركيب الكل لي لازمينك ، وتجيب القطايع باش تحطهم بحذاك وتبدى تشد البلونات وتشد المسامر وتبدى تدق فيهم وتكبس والكل تتأكد أنها تريقلت الكل ووقتها صايي.